Äj jenä äj ntäjkojmä hay vece kipka kip'patä äj yomoji'k, nä'ijtutät problema, pero para que jatyät jana untzajmayu tiene que ja'ku wa'nhkayu perdon jakutya't renuevatzäjku äjtyä äjtyät vivir, ja'kutyä ijtu bien äjtyä ntäjkojmä, ja'ku jana ijtu mas pleito, jejtzye mas ti'ntät ompa itpa.